Nsùmna ma dé, noisi nsùmna wima wi mbiiŧa awi ma, biñaŋ ma reeŋndi nan, ngonta nan, wi ma mbiiŧa haj.